Ny fandianako isan'andro aloha a adin'ny folo isan'andro eo. Ny fandehandehanako isan'andro raha vao atambatra izany igny an dia mety fitopolo isa eo agnatin'ny erinandro.